Alura lë sport a ie lë sci, sci d'alpinizmo, sci da muntagna, pöi a ie la moto, a ie la cursa, ël balun, a ie ël tir cun l'arch, a ie ël golf, a ie ël tir al piatèl, a ie ël box, ël tennis a ie ën po tüta sorta anche li